Ñyaldegoo un hefti makulliyel ngel ko omtirta yolnde den don maɓɓinde. Nden yolnde nden omta, un ceede e jawdi woni nder suudu ndun ɗon. Daaki konmoye nokki ko yiɗi, bo ceede den re'ayi.